<noise> lo maꞌl nak man sdzebc̲h̲ená lo stsuw man o dela lëꞌ man itsuwda, lëꞌma x̱oꞌn lëꞌ man sdzinnkë kwlaꞌg x̱itsma lëꞌ man xkëwu lëdma. <noise>